Aody ô, ai azafady mandeha magnelingeligny aré fao, <hesitation> i andro tô maok rw efa aligna ai, de zahay mbaof tihoandry milamign, de saik mbô andeha hangataka aminaré hoe saode mbô afaka atao moramora le tabatabanare na raha magneno alefanare fao efa align be i andro io de lasa tsy mahazo tôromaso mihitsy zahay, tegna mbô miangavy raha mety.